Arannde mi annaday koye e koye haani mi - mi - mi hawta mi jonnga nyaamki kin, to mi waɗii non, sey mi raɓɓita, mi raɓɓita mi mooɓta kareeji ɗin fuu ɗi mi jonngirta, mi annda koo ɗume fuu mi annda nutritional contents e value maajum. Mi annda ɗuuɗal koo ɗume fuu ɗum mi waɗata. Mi hawta mi jonnga mi nyaama.